Mosoji noy baddirta. Mosoji to e yiɗi baddugo fu a tawan nyewa mun. a tawan nyewa mun e fitta e walontire e fiɗɗa bokkorro moɗum. Ta tawi e ɗi nyewa feɗi ndaruntira fu ɗi gonga e ɗi badda.